الصين اعتقد يعني ثقافتهم انه لازم الاطفال الصغار يتعلمون كلشي يتعلمون شلون يسوولهم اكل يعتمدون على نفسهم حتى يطلعون عنصر وفرد مساهم بالمجتمع مو عالة